Elephant ndraiky izy io: biby bavata zay izy io, izy io ah tsara toetranazy ndraiky tiako e, bokeo kôfa mandeha miaraka aminy troupe to, tsy mandeha raiky zany, zany hoe misy namany miaraka aminazy zany, zany hoe koafa hainao ai, koafa miaraka aminy maro zany mba tsy sarosarotra voatafika ny fahavalo, karakarah zany, bokeo koa izy kôfa misy namany kotahin'ny olo reny! izy miaro ny namany reny, kara zany toetranazy tena miavaka.